"زه شخصاً غوره ګڼم چې له نل څخه اوبه وڅشم. د دې دليل دا دی چې د نل اوبه اکثراً فلټر سوی او د څشاک لپاره مناسبې وي. که څه هم د بوتل اوبه پاکې وي، خو دا يوه ګران بيه انتخاب دی. د بوتل اوبه چاپېريال ته هم زيان رسوي، ځکه چې پلاستيکي بوتلونه ډېر فاضله مواد توليدوي. که نل اوبه د دولت يا بل معتبر سيستم له خوا تصفيه کېژي، نو دا خوندي انتخاب دی. همداراز، د نل اوبه هر وخت او اسانه تر لاسه کېژي. خو که څوک په داسې سيمه کې وي چې د نل اوبه پاکې وي، نو هلته بوتل اوبه غوره دي. په عمومي ډول، د نل اوبه اقتصادي، چاپېريال ته دوستانه او صحي دي. ځکه نو، زه د نل اوبو څشل غوره ګڼم"